एका काळाची गोष्ठ। एक आसलो राजवाडो जो ज्वालामुखिच्या पानक आसलो। तेतुतलो राजा आगिचो राजा आसलो आनी तेका दोन छोदवा आसलो। ज्वालामुखिन राजकारण चाल्या कारणन ताच्या छोदवाच्या <hesitation> लगीनात जाईना नसला आनी राजा यात चिंतेन आसलो। पण एकदिस दोन <hesitation> जुये राजकुमार तांच्या महलाच्या दिशेन येतात आनी त्या <hesitation> दिशे छोदवांचो हात मागतात आनी तेंका लगीन करून घ्यवून वोंतात। राजा खुल खुशि जाता आनी आपला राज्य छोदवांच्या नावार करता।